بیلجیئمٕک کھٮ۪ن چھِ رٮ۪وٲیتی طور علاقٲیی تہٕ موسمی اجزاء انعام دِوان۔ بیلجیئم کیٚن پکنن منٛز مخصوص چیٖزن منٛز چھ آلو، لیک، گرے شرمپ، سفید ایسپریگس، بیلجیئم، گُرۍ ماز تہٕ مقٲمی بیئر شٲمل، امہ علاوٕ چھ عام یورپی سٹیپل یتھ منٛز ماز، پنیر تہٕ مکھن شٲمل چھِ۔